Sa ngoonga Alla nokku amen oo minen min ngalaa iijinŋaaji. No tisortiŋaaji monyinirtee mi anndaa, kaa waɗoo ɓe pentiriŋaaji ana ngoodi. Sabi ko heewi e tisortiŋaaji fuu yimɓe jogii ɗii, tawan caggal leydi ittaa warde. <hesitation> <noise> Ley leydi ndii kaa peentete tan.